أجيلك متال على تلاتة أرقام أجول مجموعها متلًا الرجم خمسة؛ الرجم تمانية؛ الرجم اتناشر، إذ جمعتها النتيجة بتكون الرجم خمسة وعشرين.